Mɨ no ko atɛkǝ na faŋ vǝ́ ne pe fii wǝǝ a la nya ko ko turu na kpɛɛ mɨ eniyǝ tǝ mɨ cɛŋceŋ wǝ́ mɨŋ nǝǝ fǝlɨ a kpɛɛ wǝǝ rɛɛ eniŋrieyɨŋ roo mɨ ma la faŋ wǝ; eniŋrieyǝ ŋ roo mɨ. Wǝ́ mɨŋ ǝ lǝ fǝǝlǝ akpɛɛ wǝǝ gamɛ eniŋrie yóo ro mɨ.